Stefán Þór Guðgeirsson þrjátíu og sjö ára hefur verið dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga unnustu sinni og beita hana annars konar ofbeldi leigusalar komast upp með næstum hvað sem er þar sem eftirlit með húsaleigumarkaði á Íslandi skortir þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka leigjenda á Íslandi staða leigjenda sé mjög slæm

hér á landi hafa verið dregnar inn í harða umræðu um fóstureyðingar á Írlandi þar verður þjóðaratkvæðagreiðsla á föstudaginn um réttindi kvenna til að binda enda á meðgöngu tillit var tekið til álfabyggðar á gamla

þar sem fyrsta skóflustungan að sjötíu og sjö litlum íbúðum var tekin síðdegis listakona á Akureyri hefur heklað yfir sextíu sjúkdóma og er hvergi nærri hætt hún byrjaði þegar hún greindist með sortuæxli í auga og notaði listina sem hugleiðslu í Þór Guðgeirsson þrjátíu og sjö ára gamall íslenskur karlmaður hefur verið dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðgun á heimili sínu í Hafnarfirði aðalmeðferð í málinu fór fram í Héraðsdómi Reykjaness í lok mars dómur féll í síðustu viku og var birtur í dag Stefán Þór neitaði sök konan kærði Stefán Þór í desember tvö þúsund og sextán fyrir nauðgun en dró kæruna til baka tveimur dögur seinna gaf hún þá

skýringu að það væri best fyrir hana og fjölskyldu hennar þrátt fyrir það hélt lögregla áfram rannsókn sinni Stefán Þór var ákærður fyrir hafa nauðgað konunni ítrekað og beitt hana miklu ofbeldi á heimili sínu á þeim tíma voru Stefán Þór og konan í sambandi hann meðal annars lamdi hana reif í hár hennar og tók hana kverkataki í vottorði kemur fram að konan hafi verið blá og

marin víðs vegar um líkamann meðal annars á kynfærum og endaþarmi fyrir dómi andmælti konan því að læknir og hjúkrunarfræðingur neyðarmóttöku svöruðu spurningum og að gögn frá neyðarmóttökunni yrðu lögð fram héraðsdómur féllst ekki á það og því voru gögnin lögð fram og læknirinn og hjúkrunarfræðingurinn báru vitni skipti álit þeirra miklu segir í dómi héraðsdóms enda séu þau þrautreynd á þessu sviði héraðsdómur telur ósennilegt að konan hefði samþykkt kynmök sem valdið hefðu þeim áverkum sem hún var með þegar hún kom á neyðarmóttöku Stefán Þór hlaut fimm ára fangelsisdóm fyrir nauðgun árið tvö þúsund og tólf hann hefur setið í fangelsi frá árinu tvö þúsund og sextán en þá var honum gert að afplána eftirstöðvar fangelsisrefsingar segir í dómi Héraðsdóms að síðan þá hafi Stefán Þór farið í meðferð stundað skóla og verið til fyrirmyndar þegar á allt sé horft verður refsing ákærða ákveðin fangelsi í fjögur ár staða leigjenda hefur aldrei verið jafn slæm og nú þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka leigjenda á Íslandi eftirlit með leigustarfsemi skorti sem og viðurlög vegna brota á samningum stéttarfélagið v r hefur undanfarið safnað sögum leigjenda af hækkun dæmi eru um að leiga hafi hækkað um fimmtíu til sjötíu prósent á rúmu ári staða leigjenda er skelfileg og hefur verið undanfarin ár það er ekkert regluverk sem að stýrir þessum markaði og það er ekkert eftirlit á markaði sögur af hækkun leiguverðs koma alls staðar að af landinu ástæðan sem leigufélögin og leigusalarnir gefa gjarnan fyrir hækkun á leiguverði er

hækkun á markaðsvirði íbúða þetta er náttúrulega græðgisvæðing dauðans þegar þú kaupir húsnæði og ætlar að vera með það í einhvers konar starfsemi útleigu í einhvern tíma og ætlar síðan að selja það við lok þess tíma þá tekurðu náttúrulega inn arðsemina eða hækkunina á húsnæðinu við sölu eftir kannski tíu ár Hólmsteinn segir hækkun á markaðsvirði ekki hækkun á rekstrarkostnaði en það kemur aldrei inn þessi vænta arðsemi sem felst í hækkandi fasteignaverði á markaði telji leigjendur að á þeim sé brotið geta þeir leitað til kærunefndar húsamála nefndin tekur mál fyrir og birtir álit en ekki ákvörðun eftirlitshlutverk hennar er því til dæmis gjörólíkt eftirlitshlutverki sem tekur stjórnvaldsákvörðun í málum sem er endanleg samkvæmt húsaleigulögum getur kærunefndin tekið upp mál að eigin frumkvæði það hefur ekki verið gert undanfarin ár það eru náttúrulega engin viðurlög

í raun og veru komast þessir aðilar upp með hvað sem er Hólmsteinn vill að við berum okkur saman við önnur lönd í Evrópu þar sem leigumarkaðurinn er sterkari og að gera þurfi þá að leita til einhvers opinbers aðila með húsnæðið sitt til þess að fá það samþykkt til

mega stunda útleigu þannig að eftirlitsskylda á markaði væri stórt fyrsta skref og væri mjög öflugt fyrsta skref þjóðskrá hefur úrskurðað lögheimili Einar Birkis Einarsson bæjarfulltrúa Bjartar framtíðar í Hafnarfirði ólöglegt hann sendi skriflega tilkynningu í dag um að hann sæti

fundi í bæjarstjórn í dag einar Birkir flutti í Kópavog um mitt kjörtímabil en hélt þó lögheimili sínu í Hafnarfirði hann er jafnframt í fjórtánda sæti á Bæjarlistanum í Hafnarfirði fyrir komandi kosningar þjóðskrá úrskurðar um þrjá síðustu

ábendingum til Þjóðskrár um meinta ranga skráningu lögheimilis hefur fjölgað undanfarið skerpt er á

lögheimilislögum í frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi meðal annars verður eigendum fasteigna tilkynnt ef einhver skráir lögheimili sitt þar af fimmtán

í Árneshrepp sem Þjóðskrá hefur úrskurðað í hafa fjórtán verið felldir niður og einn staðfestur þjóðskrá hefur fengið um fimmtán tilkynningar er varða

til annarra sveitarfélaga vegna sveitarstjórnarkosninganna á laugardaginn síðan byrjað var að í minnsta sveitarfélag landsins í fjölmiðlum hefur auk þess orðið mikil aukning á ábendingum og reyndar er það svo að er hægt að skrá sig inn á þjóðskrá og senda ábendingu um meinta ranga skráningu lögheimilis í fréttum í gær var sagt frá

að þrjátíu karlar flestir

væru skráðir með lögheimili í gamla pósthúsinu á Þingeyri þótt þeir ynnu á höfuðborgarsvæðinu við höfum alveg séð það í mörgum tilvikum er

fjöldi manns skráður með lögheimili í húsnæði þar sem að við vitum að í raun að þeir geti ekki allir haft þar búsetu í slíkum tilfellum skoði Þjóðskrá málið segir Ástríður og hafi samband við fólk til þess að ganga úr skugga um það hvernig búsetu er háttað á viðkomandi stöðum skrásetningin á lögheimili á að vera í takt við það sem segir í lögunum um lögheimili sem sagt þar sem fólk hefur

fasta búsetu sína undanþáguákvæði eru nokkur í frumvarpi til lögheimilislaga sem nú er fyrir Alþingi verður hjónum heimilt að hafa lögheimili á sitt hvorum staðnum það gerir mögulegt að skrá lögheimili í íbúð ekki bara í

hús heimildir Þjóðskrár til að fá upplýsingar verða rýmkaðar og þá verður eiganda fasteignar tilkynnt þegar einhver tilkynnir að hann eigi lögheimili þar það er einmitt ekki gert núna og þess vegna

erum við með mjög mikið af málum þar sem að fólk

senda inn ábendingar um að fólk hafi um að einstaklingar hafi tekið sér eða skráð lögheimili sitt í fasteign í þeirra eigu og fólk er auðvitað eðlilega fóstureyðingum á Írlandi hafa dregið

hér á landi inn í umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á föstudaginn kosið verður um að fella áttundu grein stjórnarskrár Írlands niður hún hún kveður á um að fóstur í móðurkviði hafi jafnan rétt til lífs við móður nýlegar skoðanakannanir á Írlandi sýna að dregið hefur nokkuð úr forskoti þeirra sem ætla að segja já á föstudaginn afnema áttundu grein stjórnarskrárinnar og

auka réttindi kvenna til fóstureyðinga umræðan þykir hafa harðnað nokkuð og núna tengist hún Íslandi írsk samtök sem kalla sig

hér á landi inn í umræðuna sérstaklega hvað varðar skimun vegna Downs heilkennisins anna Guðmundsdóttir lyfjafræðingur býr í nágrenni Dublin hún hefur fylgst með umræðunni síðustu vikur mér finnst fyrir í messu um daginn í kaþólsku kirkjunni þar sem

samtökin hafa verið gagnrýnd fyrir þennan málflutning tengingin við Ísland hefur vakið athygli

til Íslands út af þessu

fólk þarf að fá meiri aðkomu að eigin málum segir formaður átaks félags fólks með þroskahömlun félagið hélt opinn fund í dag þar sem frambjóðendum í

Reykjavík var boðið að fræðast um réttindi fatlaðs fólks á fundinum sem haldinn var í Iðnó í dag voru kynningar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks húsnæðismál fatlaðra aðgengi að þátttöku í félagsstarfi og fleira fulltrúar margra framboða í Reykjavík

boðskapinn sem meðal annars fólst í því að sveitarfélögin geti gert ýmislegt til að

svo sem að standa sig ágætlega en en það má alltaf gera betur og við bara minnum á samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks meðal þess sem átak berst fyrir er að sveitarfélögin komi á fót með fulltrúum úr röðum fatlaðs fólks það er til þess að við séum að passa upp á réttindi okkar og skyldur og og hlusti á vilja fatlaðs fólks í í í sveitarfélögunum eins og segir

í einkunnarorðum okkar allt um okkur með okkur Áki segir að áhugi

meðal fatlaðs fólks maður finnur aðeins í kringum mig að það er að verða áhugi

sá áhugi fari út fari út um allt land framboðslistar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í Árborg leggja áherslu á fjármál leikskóla fráveitu umhverfismál og jafnt þjónustustig alls staðar í sveitarfélaginu oddvitar allra framboða í Árborg eru karlar Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meirihluta í bæjarstjórn Árborgar fyrir fjórum árum fimm sæti af níu samfylking

tvo og Framsókn og Björt

framtíð sitt hvorn fulltrúann um níu þúsund manns búa í Árborg og eru þéttbýliskjarnarnir þrír Selfoss Stokkseyri og Eyrarbakki

fimmta sætið á lista Sjálfstæðisflokksins við höfum náð góðum árangri í rekstri og lækkað skuldahlutfall sveitarfélagsins og viljum nýta það svigrúm sem þar skapast til að byggja upp fyrir íbúana ýmsa innviði í sveitarfélaginu leikskólapláss nýjan grunnskóla fráveituna styrkja hitaveituna enn frekar

sem sagt allt í þágu íbúanna

Miðflokknum það er að lækka fasteignaskatta á heimili og fyrirtæki skólamáltíðir í öllum grunnskólum og að loka Árborgar það er leikskólapláss fyrir öll börn frá tólf mánaða aldri hreinsa fráveituna alls staðar í sveitarfélaginu og veita henni til sjávar og lækkun á fasteignaskatti kappsmál að koma meirihlutanum frá

nei ekkert sérstakt kappsmál jú það er kominn tími á breytingar þannig að það væri ágætt eftir átta ár það sem brennur helst á okkur er auðvitað að halda uppi hér öflugu þjónustustigi alls staðar í sveitarfélaginu ekki bara á Selfossi nú við viljum gera sérstakt átak í umhverfismálum og byggja á sérstöðu þorpanna hérna niðri við ströndina við viljum jöfnun í samfélaginu hérna þá er ég að hugsa um ströndina þannig að allir íbúar fái sömu þjónustu svo erum við með náttúruvernd hátt skrifaða og við erum hér með

þarf að klára

leikskólana frárennslismálin og fleira við viljum lækka álögur við viljum klára fráveitumálin við viljum lengja viðreisn Píratar gengur það já þessir tveir flokkar eiga mjög margt sameiginlegt og fátt sem að ber á milli enda snýst þetta mikið um íbúalýðræði og gegnsæi fyrsta skóflustungan að gagnaveri á Blönduósi var tekin í dag í fyrstu verður um lítið gagnaver að ræða en áformað er að byggja enn frekar upp á þessum stað sveitarstjórnarmenn á Blönduósi

hafa undanfarinn áratug reynt að laða gagnaver til sveitarfélagsins á lóð sem þar hefur verið tilbúin álíka lengi heimamenn voru því að vonum ánægðir í dag þegar fyrsta skóflustunga að gagnaveri

Data Center var tekin á lóðinni það er ljóst að staðsetningin hér á þessu svæði er mjög ákjósanleg fyrir gagnaver hér er Blanda við túnfótinn og góðar tengingar varðandi

raforku og ljósleiðaratengingar þannig að þessi staður er mjög góður það er tæplega sjö hundruð fermetra hús sem hér á að rísa fyrra húsið af tveimur og það er áætlað að hér verði tvö til þrjú þúsund tölvur og starfsemin hefjist fyrir lok sumars markmiðið er í rauninni að koma á staðinn byrja og sýna fram á að það sé gott að vera hérna og halda svo áfram í kjölfarið og hann segir að náist að tryggja næga raforku sé vel mögulegt að stækka umtalsvert við erum að vinna með alþjóðlegu gagnaversfyrirtæki og erum með

erlenda kúnna sem eru að koma í þetta með okkur og þeir hafa mikinn áhuga á að vaxa í kjölfarið áætlað er að húsið sem nú verður byggt kosti um hundrað og fimmtíu milljónir króna Blönduósbær og

talsverða fjárhagslega áhættu en það er fyrst og fremst fyrir þetta verkefni hér í dag þetta er fyrst og fremst

koma þessu af stað og sýna fram á það að hér sé hægt að byggja og reka gagnaver bandaríski rithöfundurinn

bækur hans voru að miklu leyti markaðar af reynsluheimi gyðinga í Bandaríkjunum á eftirstríðsárunum árið nítján hundruð níutíu og átta hann hlaut auk þess fjölda annarra viðurkenninga fyrir verk sín

þrátt fyrir að hafa margoft verið orðaður við þau hann skrifaði tuttugu og sjö skáldsögur á ferlinum þrjár þeirra hafa verið þýddar á íslensku fyrsta skóflustungan var tekin í dag í Hveragerði að sjötíu og sjö litlum íbúðum álfar munu líka búa á lóðinni

þetta er fyrsti áfangi sem byggður verður á reitum í bænum sem kenndir eru við Tívolí og Eden byrjað verður á

og er gert ráð fyrir að fyrstu íbúar geti flutt inn innan árs fyrirtækið

stendur að framkvæmdunum en Jáverk byggir Álfhóll er á

og var byggingum breytt til að taka tillit til álfanna við

í ljós að hér hefur verið Álfhóll um langa hríð og við ákváðum í samstarfi við bæinn að breyta deiliskipulaginu og minnka byggingarmagnið í kringum

þetta eru minni íbúðir þetta eru fimmtíu og fimm fermetra til níutíu og fimm fermetra og eigum þar af leiðandi að geta verið með íbúðirnar á tiltölulega góðu verði við teljum að þetta sé akkúrat það sem vantar á markaðinn ef menn horfa á Reykjavík þá

hátt íbúðaverð þar en hérna getum við boðið þetta á mun betra verði foreldrar þrítugs bandarísks manns leituðu á dögunum á náðir dómstóla eftir að sonurinn neitaði að flytja að heiman þetta hús í

í New York ríki í Bandaríkjunum er býsna snoturt og þar er greinilega gott að búa því að eigendur hússins hafa nú leitað á náðir dómstóla til

losa sig við mann sem hefur gert sig heimakominn þar helst til lengi sá er reyndar sonur eigendanna þrítugur maður sem flutti aftur heim til mömmu og pabba fyrir átta árum þegar hann missti vinnuna

vildu leyfa honum að dvelja hjá sér áfram en þó gegn því skilyrði að hann fengi sér vinnu og

formlegra bréfa sáu þau enga aðra kosti í stöðunni en að leita á náðir dómstóla varði sig sjálfur en hann sagðist eiga inni sex mánaða vist á heimili foreldra sinna því var dómari ósammála og fyrirskipaði að hann yrði borinn út af heimili foreldra sinna hann fái þó að halda eftir peningum sem foreldrar hans höfðu gefið honum til íbúðarleitar sortuæxli a d h d

sjúkdóma sem eru til sýnis í Listagilinu á Akureyri um þessar mundir hönnuðurinn hóf að hekla sjúkdóma í kjölfar alvarlegra veikinda listakonan Sigurðardóttir greindist í janúar með alvarlegt sortuæxli í hægra auga mánuði síðar var augað tekið í heilu lagi hún ákvað að nota

til að efla sköpunarkraftinn í sjálfri sér og öðrum

sjúkdóminn sortuæxlið eins og hún upplifði það

rúmlega sextíu sjúkdóma raskanir og heilkenni og sýnir afraksturinn í kartöflugeymslunni í Listagilinu hún byrjaði

á sínum eigin ég er náttúrulega með alls konar sjúkdóma og ótrúlegt þegar maður fer að ég er líka með kvíða og smá þunglyndi a d h d líka sýningargestir geta skrifað niður óskalista með sjúkdómum til að hekla Jonna segir að markmiðið sé að tvöfalda fjöldann holdsveiki berkla svartadauða alls konar sjúkdóma og svo má sjá lekanda parkinsonsveiki bronkítis sykursýki og geðklofa hangandi úr lofti

segir listina hafa hjálpað sér mikið í baráttunni við sortuæxlið þetta er bara hálfgerð hugleiðsla og gott að hafa

lagi með hausinn á manni er maður bara ansi góður þá er komið að því að forvitnast um Kastljós kvöldsins Helgi Seljan við ætlum að ræða við framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar um blikur sem taldar eru á lofti í þeirri grein enda hefur hægt

á fjölgun ferðamanna það sem af er þessu ári í fyrsta sinn í átta ár en er ástæða til að óttast

kvöld en fer að rigna suðaustan og

breytileg átt og víða á morgun gengur í vestan átta til fimmtán metra þegar kemur fram á daginn og léttir síðan til fyrir austan annað kvöld Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur Stefán Þór Guðgeirsson þrjátíu og sjö ára hefur verið dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir að nauðga unnustu sinni og beita hana annars konar ofbeldi leigusalar komast upp með næstum hvað sem er þar sem eftirlit með húsaleigumarkaði á Íslandi skortir þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka leigjenda á Íslandi staða leigjenda sé mjög slæm

hér á landi hafa verið dregnar inn í harða umræðu um fóstureyðingar á Írlandi þar verður þjóðaratkvæðagreiðsla á föstudaginn um réttindi kvenna til að binda enda á meðgöngu tillit var tekið til álfabyggðar á gamla reitnum í Hveragerði þar sem fyrsta skóflustungan að sjötíu og sjö litlum íbúðum var tekin síðdegis listakona á Akureyri hefur heklað yfir sextíu sjúkdóma og er hvergi nærri hætt hún byrjaði þegar hún greindist með sortuæxli í auga og notaði listina sem hugleiðslu í veikindunum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 nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is en næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld